कुकूर ते जो छ टिक कु बुखार हुए जांदू और जो बाल झड़न की बीमारी हुई जांदी खुजली लग जेंदी तेकू इलाज हुएनदु इंजेक्शन लगदा येहक़ा